E kiela’ ma re éra mý üü, eñoo íi my üü e kuii re fáá’ra, eñoo ba ii my üü e xa re fáá’ra, la ku xen my üü ré’, my üü e fa’ dsa e xin soledad jö, la nɇ relɇ, la ku xen my üü bee’ kö, my üü e dse ni <hesitation> my üü e dsel xa jia’ juyy, tá my üü bee’ tá’ my üü, xa la kú my üü pee kö’, my üü pee jö e dse iáá ‘ñee ba my üü jö a la e ‘n’a’ re jñira, ‘ñee ba dse iáá jö, xa ba jïï e dse iáá e jö kö’ wee e xa my üü pee jö ki jö dse li kiöö ba ñéé xáá’ jö ma li wee, kie’ jö ala wee dse li kiää xáá’ e jö, tala’ dse li iáá jia’, la’ e xin my üü jö my júu jö kö’ ta má’ kú’n my üü pee ba ejö, ta má kuⱥⱥ ga kapií’ la my üü pee, kiela’ ro pii’ ba jöajia’ kóó’ my üü jö, xa la ku my üü bii düü’ ga bii jö, la ku xen my üü e ‘nyy tá dsa i xen ju loo, la’ xin, my üü ju loo fa´’ta’, my üü e xa kä jia’ juyy bee’, xa jia’ e xin my üü habanero kie’ re lí fó’ re mi kiööra ba ejö, kiela’ xa e xin my üü kiaa kö’ xa ba e xin my üü kiaa, xa ba my üü kuáa kö, xa ba my üü huajillo kö’, eñoo my üü i xa e kóó’ dsa e jóó’ e jmóó dsa mó e kuli üü kö mó, ku kuɇ e jmá kö mó re fáá’ra jö ki xena jná e kiera kö mó e üü ro’ a jia’ liira e jmá kö mó xiro a jia’ <noise> táá’ my üü, xen dsa jö ajia’ ‘náá e re éé’ mó e üü ka kö’, la ku jyn xiipíí’ a jia’ éé’ mó e üü xipií’ xen ka dxáá ba ‘néé’ xipii’ i eé´’ üü, jö ba jö my üü kóó’ dsa ‘nɇɇ’ tá’ i náá e éé’ e üü’.